I meixi ciù cadi en quelli da stæ, donca da zugno à agosto. E quelli ciù freidi en quelli d'inverno, che pe-o ciù o l'é zenâ. Dieiva zenâ. E quelli ciù umidi... Bah, umiditæ a gh'é delongo chì à Zena. Comme meise fòscia tra ottobre e novembre, che son i meixi onde ceuve de ciù.